Fandrahoana- fandrahoagna akoho e volosana malongany izy de izy koa voavolivoly tsara be madio tsara be kopohigny malongany izy titititehigna izy arak'ilay habeany itiavan'tegna agnanjy de avakeo tegna tsara izy andrahoigny hely amy rano mô ko izy atao malemy tsara be o de izy kofa malemy igny zegny ake amjay vao afaka endikendasigna ela atao miendiendy hely afaka afangaro beurre beurre hely arakarak'le tsiro itiavan'tegna agnanjy.